Ny fandehanako agny ivelany a dia eo amin'ny, eo amin'ny indraika isan-taona eo. Dia eo amin'ny dimy volana na enim-bolana aho mijanona agny dia miherigna koa.